हरी सब्जियाँ और जो सिट्रिक फ़ूड होंदन जिनमा खटास होंदी सु आवलो को जूस यु सब आँख तेज़ करन मा काम औंदी